من منتصف مارس حتى منتصف يونيو <hesitation> يوجد فصل الربيع سريع يمر سريع جدًا بالسعودية، ومن منتصف يونيو إلى منتصف سبتمبر بإستثناء المرتفعات المعتدلة نسبيًا في الجنوب الغربي يعد فصل الصيف مؤشر قوي جدًا -بارتف- بداية ارتفاع درجة الحرارة، ومن منتصف سبتمبر إلى منتصف ديسمبر يبلش -الصيف- الخريف طقس لطيف جدًا، منتصف ديسمبر لمنتصف مارس يكون الجو شتوي جميل بالسعودية.